Xitoy madaniyati ming yillik tarixi bilan mashhur. Bu madaniyat an'analari, va urf-odatlari, va san'at shakllari bilan boy. Xitoyda falsafalar keng tarqalgan, bu esa jamiyatning ma'naviy asoslarini tashkil etadi.